amma luma zai bu ka tuko lashim anta ka manatko ko anta woi luma gomno bu to amman kaa'a bu to amman luma na zai mi dole ka tuko sosai ka koli zaito dole kuma a ginate ko zugo zugon miya sai ka kola arnotto ta arno mi to biya anshe ta ta waneye a kola zai sabo ki si kizi kaɗateni hankali bu to sabo ki tina wo'oto luma gomito luma na gomito kuma ko kauso hoɗano shoko bolo wonse lumani zai bu wonso lumani zai to dongo ku tina ki so zoi naku tina ki so zoi kuma zugon ku a ramtano amma na luma zoi bu wo'oto ma a gafa koi bu amma na luma zoimi wo'oto gafiko wo'oto na gafiko to dole ka sena ham to dole ka moktu dom azugon ko sabo ki na ka mokno dom na wo'oton zoi bu ka mokti dom a zugonko har ka sai ham amma na wo'oto zoi ka tine ka tine har ka sena ham fa amma na ka sa ham bu na wo'oton zoi bu fa ka tiko lashim jomjommi ka ta a wo'oto manano luma gomno bu to sabo ki ka ka kola zoi ki wo'oto bu amma na wo'oto gomno dole ka tishi shai na ka tiko shai kuma dole daman kine ko saina ham to sommi ka gola an kizi bu an moɗi bu zugon ko ka gina te zugonko zugon ko kuma dai a she'i zugonko to sabo ki so tina wonsi luma gomito zoimi dole a ginate ko zugo ai amma na luma zai bu ka giti tina wo'oto ɗo ka tiko la shimma ka anta manano to luma gomno bu amma luma na gomito. ka tina sosai uru si minni yobi yambu amma luma wonse tene a ramte uru na luma zaimi ai an ƴa moɗi bu ki to miya ka tina wo'oto shai to na ka tino wo'oton shai dole zugonko ai <hesitation> zina ai amma na ka tishe shai bu ka gita tishe shai bu ai zugonko ishe zina bu ah ai kiti ko yo miya ai a ishe zina bu na ka tiko wo'oton mi amma na ka tiko wo'oto dole zugonko ai zina zugon ko dole ai talku sabo ki tishe lumak zai to ka tishe wo'oto ka kolshe zai ni to kizi fa a gafoko mara shai bu sai kine ko sena ham sabo kaa'a wo'oto na zaimi tina si ka kolshe zaini sabo kaa'a luma dai ko na an manja kato bu an lu kato bu ɗoi dai andi manda kani andi kuita kani to rakti to ka tina wo'oto shai ai amma na zai bu ka gita tina wo'oto bu daman tai luma luma wo'oto sai ki luma na luma gomi ton mi ka tina si sosai amma na luma gom bu ka ta kai wo'oton ma kute gomno bu sao ki luma wonse gomno bu to ka tina lashim kizin ko fata bu to ka gina ti zugon ko ɗo zugonko ai zina an dama bu ai amma na luma gomi to ka tuko sosai kine ko sai sena ham dole zugonko ka ginate zugonko to daman wane ye bai ɗononni zina to zubko tina wo'otoi mu tishe ki dudura. amma wo'oto ɗoshi mokit ko luma zai bu ka tika jug jug jug kizi ko fata bu mata ah ai wo'oto manano luma gomno bu to shine to daman te luma tishi a ramte luma na ka watko yo zina daman ko na an manja bu dai ko an lu bu ɗoi ki manda ki kuita ƴa boloye ana andi si to kununi kenan luma a ina zoi kuma ki giti tishe amma na luma zai bu ka titi ɗo dole sai luma gomko si lu yobi yam bu amma luma wonse te ne a ramta biye wo'oton te na luma zaimi ko na mokano wo'oto mono to na.